Kà raha ôhatra resaka fampiasàgna sira <hesitation> sira poudre miaraka amy sira le vengany regny zaigny e, magnôva be zaigny magn-magnôva fandrahoàgna be zaigny ôhatra kô mampiasa sira vo. Ôhatra antegna mahandro mampiasa sira poudre a, tsy ela aby igny to defa <hesitation> mirava. Fô le vengany tsy maitsy atôko elela kô zay vô izy mirava magna anje i sira vongany i. Ela zaigny mampiavaka azy tsy sady manimba <hesitation> fandrahoàgna zaigny mampaela. Ôhatra antegna mekimeky, alô mampiasa le poudre alôha e, alô vovony.